الإنسان مديني بطبع أكيد في الجزيرة تنفضل أن يكون مع عدو لدود خير من أن يكون عالقاعة وحدي خاطر نتصور الإنسان في الأخير البشرة مستبعظة من نجمه يلقوا حل يعني حتى عدوي كيس نلقى روح في وضع هكا وحدي أنا وياه نجمه في الأخير نلقوا حل مشترك نجمه نفضل واحنا من هكا الجزيرة هذي وحدي لا ما نجمش نعيش وحدي ممكن الإنسان تعرض للچنون.